Taalel taalel jannata booyel, Woodi nyende feere himbe hefti kubliwol jei mabbititta hala dammugal jei kupli fuu, Be yahi be yecci lamdo wuro lamdo wee be waddina mo kubliwol man ashe woodi suudu feere suudu man don hebbini be ceede jawee moimoy lamdo man sei yahi mabbiti dammugal man nasti hoosi ceede jawe moimoy jei nder saare man fuu, Owari o sassahi himbe wuro man ohokkibe ceede, Omahini be ci'e kala mo wala kare fuu osonni dum kare ohokki be nyamdu kobe nyaama.